ମୁନ କରଣ ଦୋ ଆପନେ ପହାଡୋ ଚଡିବା କୋ ଜାଉସେଂଥୀ ପନୋ। କୌନୋ ଆନେଭୀ ପହାଡୋ ଚଡିବା ପାଇଁ ପାନୀ ଖାତ୍ଦିଯୋ ଜରୂରୀ। ଅଫସୋଧୋ, ରେନକୋଟ, ନକ୍ଯା, ଟର୍ଚ, ଫୌନ ଔପାଵା। ବେଂକ ନଵା ଉପାଜୁକ୍ତ ଅଟେ ସେ ଠୀରେ ନଟ ଟର୍ଚ ଆସେ ନୁଆସ।